Fermeture zegny famodiagna na fanokafagna ankanjo. Misy karaha vivin-draha mipetapetaka amin'ny sisiny zay izy, avake misy lôhany zay. Kafa atsofotra agnatin'i raha ake lohany i ampitohizigna vivin-draha ty, izy ko afa sintoninao miakatra igny, mifody fermeture. Fô izy koa ndraiky sintoninao mirôrogno, misôkatra izy.